अगर आप चाणा कि मच्छा लंबा टाइम तक फ्रीजर मां रे सकदन त यो माणदन छिन द्वी अलग अलग तरीका व्हंदन। यो त पक्यूं मच्छा, यो व्हंद काचु मच्छा। किलेकि पक्यूं मच्छा ज्वो व्हंद तेते ज्यादा से ज्यादा तीन महीना तक हम तेते डीप फ्रीजर मां रौखी सकदन। तक्खी ज्वो काचु मच्छा रौंद, तेते हम तीन से आठ महीना तक डीप फ्रीजर मां रौखी सकदन।